El jazz? Pos la primel cosa que me vien ala cabeça es el improvisaeru. El jazz es un astilu de música que naci dela maginación i lo espontaniu, i los músicus de jazz son anombraus delas sus albeliais pa improvisal i hazel música nel intri. Me recuerda delos grandis jazzistas dela estoria, comu Louis Armstrong, Miles Davis i John Coltrane, que revolucionarun la música conas sus inovacionis. Tamién me hazi de pensal enos clubis de jazz de Nueva Orleans i Nueva York, ondi la música se sienti en vivu i se sienti la energía del improvisaeru.